जू वाशिंग मशीन ची ऊ कपड़ा ध्वोंणे मशीन ची येमा द्वि चैम्बर वोंदा सबसे पहला चैम्बर म हम कपड़ा डालदा पाणी डालदा और सर्फ डालदा तब जू मशीन ची ऊ कपड़ू त घुमोंदी ची और ऊँ त ध्वोंदी ची और साफ़ करदी वेगा बाद जब कपड़ा धूल जंदा तब हम दूसरा चैम्बर म ऊँ कपड़ू त डालदा और वख़ कपड़ा सुखदा छीन।